<hesitation> mem mo iduon mi emi tiani abirini pho oniin ma mi umaar bo inmi ku miamitian bo abirini pho ibam anmuuny ka memdi mi aghoom iduon ki aru amigh omiinogh araar di mem mo eku bo ephomoghian irol igey di mi aleghani meh phomoqhiam ra muuboph irobi igey kuala mo awe abune obem bo ma buna omarabura enaan pho umoqhen ephomoghian onin aturu onin ku dio pho rodon ka mem ibano anumuuny ami mi umuiani ephomoghian pho epe pho mu sien adio rodon mo ma ru bo abi ukih pho phon mi abile atu miin raar di idighi num araar pho kue enraiayogh ephomoghian no mum oomo araar di ikpeanam ikurapho edighinum araar oye omogh mun ome omoghruuu me ologhonaan oye dighaagh epel ipe abidi bin ku imih ni ri doh kiro kiro oomo ikaraph edighinum araar etu sien amam buue amuen pho awe muuh ghyogha bo ibadi awe ro mughayoghan bo iduo pho, bunin areezegh ku reiigeaham bunin ikaraph awe abirini pho ku phogh ekaraph ikpo bin kuo otoph ologh loor oye bin ku egno ezeqh ku bhua pa ezeqh pho epe pho bin di ahia duugh abunin awe odighi we obem ma buno kio/tue ologhomaan oye diqhaaqh ma mem ma muen pho bidi oqhiami ephen abidi mo oloqhoriaan adiqhaagh orol ku edighi di erol dadi dio rodon miniquenum imi ku mi aki loqhanaan oye dighaagh abunin awe obile omogh kuemi idi ro kaagh ghan mo siqhe ikpoki di mi amoqh ku mi aqhi oloqhonaan oye diqhaagh meh eeni okaraph oye ka siqhe adighinum nyadi idi inighe Ku amogh iyaar ku agnomo tue ariinani iyaar phe pho enaan ke muyedinam nyodi kue muye ku amuyedi ku esaaran oomo asisia odi ka tol ku ebile eru egbaam ibam anmuuny odi ima diseph pho enaan ku ke paany pa ghuduum oye pho opo pho eghun otu odi ogheel ogheel anmuuny pho odi gha bo ipe ku idi ikponu enaan pho eghaaph, enaan ebem mo ephomoghian ku ebel oomo diop pho iilogh ephomoghian ki ebel iyaar das ephomoghian ku ebel iyaar mo oomo isilu aghudam oye ku ephomoghian ilo po oye pho enaan radeph ku nira ephomoghian ku edi rolom enaan edigh yuar di ephomoghian ke digh igbo omo awe abuen omeraam bo enaan rabuen enaan pho kueraam bo ephanoghian kuegbogh